Ndreto iaby ñy karazany ñy mofo: - Mofo kida; mofo traka; ñy kroasan; ñy mofo sakay; ñy mofo laisoa; ñy mofo dipay; ñy mofo balahazo; misy koa ñy karazany mofo hafa manahaky ñy briô.